Oire vearo vira ovaia ro rutu, reoreopara ita eira iava iria ita vaera pa oira vateivaita varoia. eira vuruva uva taraipavie vo raivaroia oaraia oira oripapeira. Ovutaro vaia oira oripapeira vo tarovu toaroia, ovu taroviia vetatouri tokorivere va o vigei vo siposipoa roia ravoa oira kuvurivera oira tovorivoi oira goago arapierivo. evo uva oira goagoa rapierivere, ravoi oira tovorivoi ra voavi rakaoi ra voava votou kakiraga rivoi ra kearo oisi eakeva ra uavivu tokorivu vetavi ra oira aioparivere karokaro paoro eva oaia ita eisi eira ori papeira oavuia oira oririvere pito kaviia oo vitoka kaeri vao vova tuariri, va oira overivere, ra voavi uko tovoue na vavi uvuirivere oisio osia uvuipaepao osio osia uvuvira, ra petopao avauvere ra voavi kavape ra va kaekaepierivoi, uva rei raivaroepao uva uvuiparavao oripari, vetatoa or eakeia uvaipai va takouivere oo eira ita orukuere. Oiro a vaisipa peira osio vauiokoiro, uva pogara pairara voreoaro raga ita eva oire voia vararo raga ita evara, uva raivara ita evara oaraia oira oripai aueia oira oripa peira pitokaravi, aueia oira oripapeira aue oira ta kou paro, vo takuro purape, vo ruru korovi puraoro, uvutarovuia va orirogori vere pitokaraviia ra voava va kaekaepierivo ra voava va takourivoi ra va totokerivoi ra vare ave kasi kasirivere, eira aveva eriaia va takourivoi, oirai varo vuro ita evara oaraia oira ori papeira eira iria vaisipa peira oisi vaviokovoru oapa rii papa veira oirara rutu, oara re tarapai veira oirara rutu, oara kakaero tapo vo koviru ragapa gaupai veira kakavare varagapa riipapaveira. rei vira rutu vara pa gau paiveira. Voia raga vararoa eva pogara pairara oire pogarairara vararo raga evara eva oara ia tarai ruto pavo vosia eoa auepai vera eroia pogara pairara vearo vira rutu vouia ragai uvapari vo era iava viruva eriaia va reopara vovutaoia, uva vearo vaisiutu purapavoi vo eira iava oisia oira oripaivera o tavuroru vosa vokaea <hesitation> touri vere osia oruvi kapierivere oira iava eira. Voara ove raga rivere vere iava rava oriragau vera, ravoa va oiririvoi, oiri kaeka pie ra vetavi tokorivoi vaiare eakevi ourivoi, vanio tapo oakaerivoi. oa toupaivera varoaita va rera. Oata vorivoi voa rava aiorivoi, eisita osia eira aropai vere, evo siposipo oara ia evo pitupitu roia oira oripaiveira, ovitupituaia oira ovirivere, eiraita iriaia tarai pavo vigei rutu oirara rutu iriapa ruipapaveira, viapaui kataitoavai irapa riipaparo, vovutao oaia oira voriaro tapo ita ipaora ari reiviraita kovopapere. Ari oira ita eira iria ita era iriapa riipapai oirara rutu oira ita eira, uva raivara ita evara osio oira oripapeira, oripapeira, oira tovo pore pitoka totoperiia, uko tovovieira oira uvuie ra uvui ia oira tovo perera oira ia etoe ra goagoarapaoro avaoi ro uvuovere osia rakaovere. Oire o pitupitu vaia uva oveui vo kavete, osia vokaia tourivere, totopera pitakarava tourivere, evo raivaia oira orivere, ra oira kotoivere voavi ra erako voa vi kagao. Ra evo raivaia oira orivere evoraivaia oraivava ita vao oisi oira takourivere uva veaoovira rutu, vosia, eisi osia varavi aueparo urovai, evoea rutu vearo vira rutu, vearo vira, uva aueia reoreopara osia uvuipe ra oira oripape, eisiviraga. <noise>